wor Canada kun duran inin <hesitation> orru orreti, aminnen horrinen hioreti,, amminen dini ishianen hiabuddi ,sagalenen ta orrua akan nyaati. Inchin tunnen inama ishian lilla masoma kaba, lill some,, yaani University guddio ach jiraa, dub ishin lilla inchi soma, gar ducation ishin number wannia ,dub inchin tun < hesiataion > inchi lilla bekenuu, umaarufu ishanen achira duftee, inchin tun guddio hamtua gar soma.